راح اختار النمر لأن احس انو النمر ايي- اله نوع من الجمال كلش يجذبني، و ايضا بما انه هو حيوان كلش قوي ايي- يحس بلمسؤولية فاني احس اكو اكو صفات بيه ايي- تجذبني كوني اني امرأة عراقية قوية جدا لأني مررت بهواي تجارب جعلتني قوية.